Irlandi tun a tun nɛ ri sura angiletɛre, li sura ma seduwa,,li sura, eehh luenii cururu nɛ sura ho yura soo, donke to bie nɛ'a nɛzi, wewia, pipian uwirobe, pipian yɛrɛ bara'a ciibin matete, benɛ ma vɛ faa vɛnte ɛn kilomɛtere a lɛre. Donke wuro tenuu bɛ boni matete.